Karazagna satroka ndraiky zegny misy ery bonnet o, surtout andro koa efa mangatsika regny magnato izy de andro koa efa mafana matetiky tovolahy magnato kaskety na tovovavy ka de misy koa ny satropenja koa efa misy fetindrazagna regny de matetika magnato satropenja fo de misy ka satrodamba.